ഇതി നമഏ ഉന്ജി രേസ്തൌരന്തിഗ് ബോപ് അനുഗിരിതു അന്ക। ഏന്കല ഉന്ജി ഇതേമു ന അല്ലു ഓര്ദേരു മന്ത്പ അന്ദ। അകിലു ഏന്കല ഓര്ദേരു മന്തന ഇതേമു ദേതു വത। കോരുപന ബദല അകിലു ഉബു ബേത ഇതേമു ദേതു വത। ഏന്ക്ലേഗേ സര്വു മന്തിവു അബ ഏന്കല ദൈഥ പനോദു। വൈതു ഏര്ദനേ ലേപ്പോദു അകിലേത പനോദു യന ഥര്കരി। സുപു ന ഓര്ദേരു മന്തന അന്ദ നിക്ലഏ വത ഏന്ക। കോരുഥന ഫിശു സുപു ഓര്ദേരു ഥപ്പഥന ഏന്ക്ലേഗേ। ബോദു ഐന ഥര്കരി സുപു ഏന്ക ഐന ദേതു വത। കോരുലേ ഭുകന് അകിലേത പനോദു ഏന്കല സസ്യദി। സക ഹരിഅതു ഏന്ക്ലേഗേ നന്വേജു വന്ത ഹപുജി। നിക്ലഏ ഥപ്പഥു സര്വു മന്തിഥേത ഏന്ക്ലേഗേ। ഉന്ദു ബോദു സുന്ദേത വത ഏന്ക പനോദു ഭുകന്। അകിലേത പനോദു ഏന്കല നിക്ലഏ മേനുനു ഥുഥു। കരേക്ത ഥു ഓര്ദേരു മന്തിഥേത നിക്ലഏ ഐത। ഗന്സമന്തന നിക്ലഏ സരി ഥുഥു കരേക്ത ഥു। ഏന്ക്ലേഗേ സര്വു മന്തിഥേത വന്ത പനോദു നിക്ലഏന। സരി കദേ ത്ഥു വത ഥപ്പിഥന ഐന നിക്ലഏ। ഓത്ഥോന വന്ദു ഭുകന് അകിലേന ഥപ്പു നിക്ലഏ। പന്ന അകിലേത പന്ന അകിലേത സമന്തന പന്ന। അകിലേത <hesitation> ഓത്ഥോന വന്ദു അകിലേന। നിക്ലഏഗ ഓഹ് ഓര്ദേരു മന്തിഥേത ഐന്ദ ധോഥു കോരുപേദു।